Ia, raisik ôhatra moka antegna koa tsy ampy tsy ampy vôla nef mbô tia hignagna hagnigny tsaratsara zegny, tsy maintsy micibler ley hoe ino zegny le raha môra amin'igny fotoagna igny. De sa mbà zegny, <hesitation> tsy fontry be fô, samy tsimtsimpôna antegna tsy helihely de regny afangaro avake. Mihignana sakafo ara-pasalamagna tsara antegna fa amina budget hely hindesintegna mividy agnajy.